Tsy haiko cas raiky zegny ohatra hoe rano mandevy izy ka fa amin'ny toerana ambony. Zay no tsy haiko aloha fô ny fahaizako azy à cent degré akeo fogna mampandevy rano. Zegny no ahaizako azy fô izy koa miakatra amin'ny toerana ambony zegny, mampandevy rano malaky zegny tsy haiko na marina na tsy marina.